Pues atsa kachikin pulaklhuw wi liwat un tu pues lhawakan untu lu xalatsa chiwani takaxlhawa liwati ti takaxlhawa na li chiwinana pulaktim ama liwati chiwani lu talakgati amalhi wanikani lokg ama lokg pues pulana na ankani llikani nak katuwan antsa na ankani katuxkan osu na kachukukan ama lokg na liminkan lichinkani kchik nalichin xkgolutsin axni ama kgolutsin nalichin pus amanoxa tsikan xpuskat xa puskat amaxa na tsuku lakxlit lokg na matampuxtuni tu lha xatse xnujut untu likilhxinkan i natsuku xalakxlitj kgoxa na talatawila takgalhchiwinamana i natalakxlitmi xlokgkan i akatunu na chixku na makgxlit i akalistal na e limokgot xlitmak talenkanitsanawan chuchut tsama lokg pupumats nawan chuchut nak tlamank tsama tlamank Xa tiat lakapiksni nana nnuntsa lhawakani i lo kgama takgalhwanan lokg axni mapupikan eso talenkan e akgtimi tlamank i axni talenkani nakax na makankani tsama lokg nak nak lha talenkani amalhi tlamank na mujukan antsa na mujukan nak tlamank ama lokg i axli kgox na matankikan porque pala xan cha i natsuku kaxlhawakan nata kaxlhawakan para xa anjonjolin i na tamakankani a tunun tununk tu nali makgamikan xa matsat i akalistalh na wilikan nak plat i naxtakgnankan na wayankan kgamaxnin na wayan tsamalhi na li wayan amalhi ama liwat na wilapa ama tu na wakan akxni ti pues akgtim pupaxkua xalenkgalhin lhawakan mole amaxa mole na tamawakan xatse amalhi xa tsen pin tu wanikan chile ancho xalakuan lhau untuxa xun tin takatsini lhawa mole pus takatsini tixa tsa makgstanama pus lhaxa xa lha xa vara xa lha xa tapalaxlha na tamawa xpin pus xun taxtuniyach xmole tonces na lhawakan mole ama mole Nataleen parax gayete nata makaan tatlawa na li tsilikani amalhi na tuxa na maklakaskin pero xali pulana na aman pin na talenkan na nalakxukan na makgtinankan x e xnujut i na kaxlhawakan liwana nak makgtinankan xtalhts i natalenkan i na mapupikan i axni na mapupikan na ya akgtim xuat antsa lha suakgana wanikan na suakganan u suakgana tsuku mawaka nak xuat tsamalhi ak xpin lha licuadora maklakaskin sino que xuat atsina tlak kgam i axni tlawama antsa xliwat tsamalhi xla mole pues na tsuku na tsuku chapa amalhi chileancho nakx lhaxan chapama nak xuat i natia natsuku laktsilimi liwana na litlawa winti talakgati manteca atsina tlakg kgam pero na winti lakgati talakgati aceite na kgam wampara entonces aman pulaktun tawa pues untu lu wakan kin kachikin mole i na wilapa ama amalhi Tu pues kgalhwat pero kgalhwat untu xalakatuwan tu xalatsa talamana xtilan e ama kgalhwat pues talhawa xa taxpupu kgalhwat tamakaan lhalu tlak tuwa xlakata xa ama xla nata makaan atina tu natali natali makcha xlakapin palhk makankan eso para lha talakgati aceite tsa nuntsast na makankan xlakapin palhk xlimakgu xtakganamak i na makaan kpalhk i xa taxpup kgalhwat nawa lo kgamaxnin ki makgamanikan matsat ina tsukuy way i maski lhatu lhatu xtakganamak nata kgaman amalhi ama este tun tatakgatsi na wilapa pulaktim tulu atsina lu kgamaxnin aman kuwichau talakgachup aman talakgachup maya pin talhawakan na malakgastokgkani chau xa chichi i lha kati pulaktamaknuk mas para liwan para tuntse maya pin pulaktamaknukan i nali makgkgopukan i na lipina katuwan kgamaxnin ama talakgachup lo kgamaxnin kgamaxnin luna lu pues untu lu liwakan atsa nak kachikin i nak akgatunu akgatuno chi liwilak nak kin kachikinkan Pulaklhuwa liwati tu tu wi nkin kachikinkan na lhawaparakan xtakgal cheama mini santun lhuwa lhawakan xtakgal e ta tamakax talhawa xtalgal xa mole talhata xtakgal xa pulakgstap i i este i tsama xtakgal lu kgamaxnin na lu kgam porque na leen xa kilhtamaku tin takatsini tastakaminan nata makax xchileancho kan nataleen nak e liwan ti katsini kaxlhawa maktankaxnits ya kxuat lhak molina leen ti lha katsini pus molina leen pero kgamaxnin amaxax takgal porque pus lilakgatit tapaxawan tlawamak i lo kgamaxnin taxtuyacha ama xtakgal na wilapa pulaktimi liwat untu pues lhawakani atsa kachikin ama li tapakuwi xkgalhkgatsasa tsakgts ama xkgalhkgatsasa tsakgts litapakiwi xa castilla huitlacoche na tlawakan lu kgamaxnin na lichina kgolutsin naan putsu naan kaxawatni kgolutsin na ani putsa lakaputsa ama chixku xkux xtsakgts na chanan katuwan I nalakgtsin amalhi xtsakgts tsitsekge chataxtunitanch minacha kilhtamaku lhax takatsini tux talila tsaxtamakgan porque xtaxkani kgalhkgatsas wanikan tsama pero axni katsika tu tuxa litaxtu chu na kgam lhalhti tsuku makgan tsukutsu talaktsili tsukutsu liminkan tsukutsu lakaxlhawa xan puskat nakx cosina i putsani chi na makgami i chincho wakan amalhi ama xkgalhkgatsas tsakgtsa lo kgamaxnin luwa tiwa porque lu kgama na kaxlhawakan este ama liwat tu ekinan lakgapasa atsa kachikin i amalhi na kgalhi china kaxlhaway lo kgamaxnin kgamaxnin na laktsiliy na talhaway cebolla na makapiniy xa pin tina e lakchukuy pin lakchukuy cebolla cho na laktsiliy i na mujuy nak plat nata waya min chau xa chichi lo kgamaxnin ama tu wanikan kgalhkgatsasa tsakgts na wilapa pulaktim liwat untu este xpekgen mayak ama xpegken mayak pues xkayiw xai lama katuwan o tin chani xchik ama xpekgen mayak Natse tsa mani xa akgchuchuti na lhaway osu na naway putim xa mayak lo kgamaxnin xa lhatu tlakg talakaskin para tu lu namakapiniy porque lu nuntsa xa wakan ama mayak osu xpekgen mayak lo kgamaxnin tsa amaxa na talipin min chuchut na maskgokgey i antsats lo kgamaxnin taxtuyacha lu na lakgatixniy luk litsinksmats aman puntsu tonces tsamalhi chin kaxlhawakan liwat tu win kin kachikin i pulaklhuw lhati wonkgoya wilapa ama pulaktimi liwat tu na pues tatia xakgxanat xakgxanat wankan amalhi akgxanat lilakgatit porque ama xa akgxanat calabaza pues smukuku xa i tixan katsini kaxlhawa nalu kgamaxnin na lu wakan tsamalhi xa akgxanan na tse na lhaway xa papuk i na kaxlhaway pulana porque na na makchay pulana na lakgmakgan nalakg chakgey tina tsa tina porque akatuno na liminkgo untu lhaxa tse nalakg nalakgchakgey i akalistalan na na kaxlhawaya xlakata chi wani nintse na e natalipin nak mi sarten nak mincasu nak mincasuela lha wix na mujuy na lakchukuy mi cebolla na lakchukuya pin i na maskgokgey Pero pulana na talipina min kasuela i natalipina mi aceite na makapina mi aceite iantsa xa na na tsamalhi natsuku lakgchaan xkilhtamaku axna na makapina mi cebolla pulana axni chichinits mi mi aceite i cho na makapina na este para tina xa axux na makapina cebolla i tina na tsiliy cho kamakapi amalhi xakgxanat e taltsi ilo kgamaxnin lha kgoxa kgoxa xa na tsiliy katimakapi tina pin chalankapin ka tilakgmakapi lilakgatit natawakayacha lo kgamaxnin lu na lakgatiya na wayan amalhi ama xakgxanat wanikan. na wilapa akgtimi lhalhti lu lakgapasa nunts no ama ma kgantsalis aman kgantsalis xa lama nak katuwanin axa ama kgantsalis na na pina katuwan lha xamakgat osu xa lakatsu na puntanuy kakiwin antsa ma nak kakiwin yakgo echi mayak tasu xtat xtat yakgo tixa lakgapasa kgantsalis nalakgtsin lha ya lhan tanuma xlakgstipan e Amalhi kakiwin talhma xa tanuma liwaka kiw eso wi tu xsakstu ya luuunapaxaway axni tatanakglhti aman kgantsalis i maski para lawi sayin puks wipinita wixam putsay min kgantsalis antsa nak kakiwin nak katuwan kakiwin wanikan antsa lha lhatuanan tachanan lhatoanan tununk sino que maya kiw ya lhati nakgnima ants antsa tsama kakiwin na maklay ama kgantsalis laklhmutut lakchalank lhati xama lu kgamaxnin axni ka kgayan kgantim na kaya kganto kgantut kgantat kgankitsis kganchixan kgantujun kgantsayan kganajats asta xamakgtim na makgchipina kgankgawit xlipaxa kgampuxam puxamakau tatipuxam itatcient i tutunpuxamakau kgantsalis na litan lu tse na makgkatsiy porque makgatawilanit nak katuwan amalhi kgantsalis i nalitan nak munchik na litana kminchik i na kaxlhawakan n chixan kaxlhawa tsikan na kaxlhawaniyan lhano xalatanuma kaxlhawama xliwat lo kgamaxnin naliwaya ama kgantsalis Na tatlawakan xa kgalhwat eso winti na tatlawa xa xa mole na lu kgamaxnin taxtuyacha tin ta katsini takaxlhawa aman kgantsalis pulaklhuw aman tawa tu anan tu latalichiwinana atsa kin kachikinkan chi wani ekinan wayana mani ama tu ekiti kawaniyan